Yë tut's yëch dun mëdë ko'o yë, tu'uk ëch je kanë perol koch tse'ey xox y tuk ëch xëjk këwëndyë mëdë y kot's sopa dun adyun awynkëch je'e tut's jedun mëtpë y sarten koch jedun a'akxë xodotyë awi'inkë je mëtpë y koch t'sëdyut xodotyë awinkë dun mëtpë jadun ëch dunnyaj tunëy.